اكتر كتاب قريب من ع قلبي هو <hesitation> مساحة نفسية لدكتور مصطفى النحاس ، بجد بنصحك جدا انك تشوفيه و <hesitation> تقرأيه لإنه بجد جميل بيحسسك إنه كل المشاكل النفسية الل انت بتحسيها او اي شعور انتي بتحسيه ليه تفسير فلما تشوفي تفسيراته بتحسي انك مرتاحة جدا بعد كده